Jná ro’ re fá’n i juyy e dxún lún kiáá’na re fáára, my re nɇ, dsoo re nɇ re lýn i dxún lún kiä’na e nɇɇ xen i píi’, xen i ká’n, xen i my jáaá xen, la ku ipii’ jö ‘nⱥⱥ’ re kuɇɇna fí, lii’ ló kiä’ jná, e sÿ’ jná e náá’ jy e lɇ kié’ e náá’ la ku kú’na ñaa ka kö’ jö, ma re ti ta e kie’ lɇ e náá’ köö ga dxii dse á dse ngýna jö juɇna ‘ñéé e náá’ lɇ kiáá, juɇna jö to kuɇɇ jná fí ñee kö’ jö mi gaa dsín kö’ jö la nɇ ba lýn i xin dxó lóra kiä’ na, i lña ku dsa jáaá i dxó lora kiä’na dxó ló kiä’ jná i lý i jááa ki kuɇɇ jná juí ba i i, lii’’ ba sÿ’jná jmíi’re lɇ re ñíra, jmíi’ re lɇ re jmaara jmí’ re lɇ, la ku tá’ i píi’ jö, xen i tá’ giⱥ kiää, xen i tá’ gia ‘ñá, xen i tá’ giⱥⱥ, xen i tá’ gi giⱥ, xen ba i tá’ tulóo, xen ba i tá’ tulu giⱥ, xen ba i tá’ tulu giⱥ dsi giⱥ kö’ a la ka juy, i juyy ba i dxún lún kiää’na.